Karazagna tournevis, tournevis dia maro karazana, misy ampesaina aminà radio, misy ampiasaina aminà zegny raha ravaravana dia sy mainsy tournevis miasa aminanjy, hatraminà famantaranandro madinika io aza dia ilàna tournevis a mampiasa ananjy a samby isan-karazany fa sy ary hitovy i karazagna tournevis.